तेंका स्वातंत्र्य भेटलें एकनवशे आठेचाळीस। पण ती डॉमिनिओन राहिली ब्रिटिश एम्पायरान एकनवशे बहात्तर। श्रीलंका रिपब्लिक स्टेटस गेव्हलो। एक्झिक्युटिव प्रेसिडेंट झालो तेंचो हेड ऑफ स्टेट।